אִילַא טֵלֵפוֹן מִבְגַש יִתְפַתַח, אֻוַּל חַאגָה קִנְחַאוּל נַדִיר הִיּ קִנְדַגְ'ץ עַל זַר תַשְעִיל, מְעַן זַר כְּפַת אִל-צַ'אוּת אוֹ רַפְע צַ'אוּת שִי עֻשְר תוֹנִי, בַּאש נַדִיר לִי אִיְעָאדַה תַשְעִיל אִיגְבָּארִי, אִילַא מֵיְחְדֵמְש קִנְתַאכֵּד וִש שַרְג'וֹר חַדַאם וְנַחְלִיה יִשַרְגֵ'ה שְוִיַּה, מֻמְקִין יִכּוּן זַל עֻלֵيه שַרְג', בְּלָא לִקָּא מִבְגַש יִחְדֵמ, זַכִי סַעָה קִנְזוּר טֶכְנִי בַּאש יִשּוּف לִי אִל-מֻשְכִיל.